Wuti, raa, khijji, Fuddi, Valthi maha, masir, lthaltha. kussiya, jubb, jubb boni wuti, jubb boni raa, jubb boni khijji, jubb boni fuddi. jubb boni valtthi, jubb boni maha, jubb boni masir, jubb boni lthalth, jubb boni kusiya <hesitation> jubbun raa. Jubbun raa ghukhin wuti jubbun khijji, jubbun raa, ghunkhin khijji, jubbun raa ghukhin valthi jubbun raa ghukhin maha, jubbun raa ghukhinmasir, jubbun raa ghukhin lthaltha, jubbun raa jubbun raa, ghunkhin khijji, jubbun raa ghukhin valthi jubbun raa ghukhin maha, jubbun raa ghukhinmasir, jubbun raa ghukhin lthaltha, jubbun raa jubbun fuddi jubbun fudd, ghukhin wuti, jubbun fudddi ghukhin raa, jubbun fuddi ghukhin fuddi ghukhinn maha, jubbun fuddighukhin lthaltha jubbun ghunkhin kusiya jubbun valthi, ghi cuwa ca cina caba jubbun boni ma. Bu kumi mbiyai ca ba ya ɗa hansin bu kumi mbiyai caba ɗaa ɗi vinasi ɗivinaamma vinaghum mana mani vinaghuma jubbun jubbun jubbun jubbun vatthi.